संग्राहलयगा मस्तै उदेश्य हुनाछन् । एग त संग्राहलयले पुराना एकदम ऐतिहासिक महत्वगा चिजलाइ एकदम संरक्षण अरिबन राख्या हुन्छ । अब चाइने चिजलाइ सुरक्षित हिसाबले राख्या हुन्छ । संग्राहलयगा काम भनेगो अब क_कसैगी अब केइ ज्ञान दिनुपण्यो केइ पड्डु पण्यो अनुसन्धान अद्दो पण्यो भनेलै संग्राहलयले काम अर्या हुनोछ । अब संग्राहलयमी <hesitation> पुराना देखि लिएर कइलै नपाइन्या काइ नपाइन्या अब एकदम लोप हुन लागेगा चिजबिजहरु राख्या हुनाछन् तामी । अब कति अब <hesitation> विभिन्न क्षेत्र अनुसारगा संग्राहलयलै त्यै अन्सारगा महत्वको हिसाबले राख्या हुनाछन् । संग्राहलयमी पड्डाइ लागि हेद्दाइ लागि अब <hesitation> पुराना चिजहरु सुरक्षित रइराखुन भनिबन संग्राहलय राख्या हुनाछन् । अब संग्राहलमी हेद्द आउन्या यइ देश भित्रगालै बाइरगालै पर्यटकलै बढाउने भ्यो तेल्ले संग्राहलय भएपछि । संग्राहलयमी माइस घुम्दाइ हेद्द घुम्द लै आउन्या भ्यैन्त । तासाले संग्राहलयगा आआफ्नै किसिमकिसिमगा उदेश्य हुनाछन् अब ।